क्वे बात नी में हमेशा तुम्हारा साथ रोलू जब भी तुमु त में मदद चेली तुम में त याद करयाँ और याद राखा की हम एक टीम छीन और एक दूसरा ग सहारा बणी असली खेल वंदु और टेंशन फ्री वे के खेला हार जीत त लगी रौंदी क्वे बात नी।